तैराकी करत समय जो कपड़ा पहन्थे। ओला स्विमिंग सूट कहथे। जो तैराक मन ला डूबे से बचाथे। काबर की ओ कपड़े ऐसा रहेल। जो पानी पढ़े पर भी भारी नही होथे।